أعتبر البيت اللي فيه اثنا عشر نافذة موزعة بين الغرف والصالة والمطبخ، الحمد لله البيت فيه إضاءة زينة يعني اثنا عشر نافذة أحس بالراحة وإن البيت مريح والإضاءة قوية وال- ومريحة بنفس الوقت، يعني تقريباً هالكمية مناسبة.